chika ku nwo chegu kuna yoh bachangyi a jor pu bachangyi tamnau bashan tar nere a jor pu a miringyi yirani rob ko kunon a a kinga minau jor pu kangu ka ma dandi dai a pwalau a nun pwalau ma puwe wungu yi bachengyi jor pu kangyu kama dandidai pu yututu gunu ma puwi wungu yi bachangyi. jor pu kangu ka gunu ku diyo yamba yarmini mo puwi wungu yi bachangyi chika yandaku yin chegu kina jor pukan don ka gur ninga mun wang, g ur ninga mun wang ma ma ma mawur gure toh mo wunuwai yi bachangyi toh an pu bachangyi ta ta neru wo yi nyindi su nuwa pongyi don bachantina ba ningya ba yo yirtu anigya a wegya kama pon sina nyindi bashan ma tina bamowe bamowe ya ku turo min wou. nyindi sine tina nyindi ye ti cha woyi woyi sou ki yi yir min sisiyo jor pu jor pu bachang tamna yo wiya yi kasi ma ma deruwe ma deruwe sisiyo ma ma kasa gundu ki nyau ma pana kwanau ma panni sisiyo ki ma kakạ goroyoki ma panna kaka goroyokina ma panni ma ma dewo <hesitation> latịn wu gura, latịn wu gura ma deri ma panni ma de yeh ma de jone ma panna a miringi, jor pu ma de ma- ma ma de ma panau ka sori ka sori ma deri gunu kina ma deri ma nai ma naya tum wang kama nai jor piyo piyo yi bachangi tinau <hesitation> ta gi mo toh gunu kina kalani a miringi ana pora ba pora bachangi ki <hesitation> yorong ba nyina yo yorong ba nyina ka chongo yo <hesitation> ma ya wurdu neh. Yoro banyina manuwo ma tu wurgu <hesitation> ka pima ya muwane yoron ba nyina ma tu ma tu wurngu bochu ma nuwi ma nuwi we min burmoi yi yo bachangi ka tar nere bwani bur nere mo nuwe bwangu buri nere ma kasugu ma wuni ma ya pun yanda ku mo wunong mo kasugu mo wuni ma ya kingi yanda ku mo wuno anda ka ma na kina nyino <hesitation> ma- ma- ma ma kwewi bosha min bur ma sina a ninga ninga teng tubak <hesitation> me bachangti mma ma nugwa ma ningu pelani. <hesitation> n yi kama ma ningu pelandi yi kiya tubak. sannan sannan kuma chika yadaku nwo nwo che kuna <hesitation> yoh don, woyikan don irtina ka ka ka mondu buri woyi, woyi irtu sou ku iyir mun kwalau jor kama kingi jor ka irtikang nindi buri pere kama kaki kwalau, kama kaki kwalau ma- ma- ma- ma- ma- ma- ma- ma- mabama panu a gunu ma chandi duni a bolau ma pinu a gunu <hesitation> ma pinu bolau de jera ku pe ma pana a a mirinyi mwa ka ma nayi kalan ner kon kon yi yo e. yanda ku yiningu a a gargajiya yi nin yi tina don jor pu yo nasara ningya bu yinori yo, tina nyino yir ku yo yi yo yi morangu tina nyino yiru ku yi nindi wurei yitono. pere nwo bagu don nwo bagu don yo bachangyi tar nere a jor pu ta neru yo yo yo yo latin wu gira wunchegu wuna yoh yir ye kanuwa swori mwasi <hesitation> nuwa swori nuwa swori a gundu yi yi jone yo nyewa.